لا والله يا أخي، أفضل إني أكون مع عدوي اللدود ليش؟ بحالي بطفش، بجعد طفشان، لكن واحد أنتفوا وينتفني، و فعاليات وتلطيش وما أدري إيش أبرك- أبرك من إنى أتك لحالي طفشان، فيصير خير إن شاء الله.